Ndërprerja periodike nga digjitali lejon rikthimin në lidhje me veten edhe me mjedisin rrethues, nxit kreativitetin edhe rrit ndërgjegjësimin. Është një mundësi shumë e mirë për me reflektue edhe për me mbushë energjitë.